Ngaraa ndipo ipora tei yaiko <hesitation> tecnologia mbae maerapa, esako jae jokuarupi ouma añave yandeve yemboe <noise> misiaretape okua kuavaeretape jare jokoropivi yaesa mbae, mbae oime oaja oi vae jare yemongeta reta oñemee oivae yaipiivi jokogui arakuareta jare kirai yaikovaeravi erei <noise> yaikatu yaipoyave ikavita yaiko jaendive, mbaeti yaikatu yaiko yave ñanemoamiritako kuae tecnología esa jae <noise> <hesitation> yandeporuta mbaetitama yande yaiporu jaema jokuaevi pisii oi yandevevae